طبعاً طبعاً راح أختار أكون غزالة، الغزالة أجمل شي فيها إنها سريعة جداً وأنا صراحة أحب السرعة، <hesitation> ثاني شي عيونها ما شاء الله واسعة جداً رموشها طويلة يعني ما شاء الله جميلة جميلة روتينها حلو حقها حق عيونها وكدا، شكلها تهتم في رموشها <hesitation> تركض أحس إنها كائن سعيد تركض وسط الخضار حلو حلو.